Te pressiguin pola casa, arrullan i s'amochan pa muestral el su cariñu. I lo que t'izía enantis, que los gatus pos no eran más que herramientas que teniamus pa alibral-mus de ratas i ratonis i ara pos fixa-ti tolos enreus qu'anuncian ena teli más que cudial alos gatus. La verdá es qu'a megu me pahi que se passan, i qu'essi cariñu que le damus alos gatus se lo deviamus de dal alas nuestras pressonas querías.